Neko ak tuka ko ngen ole pa, amu ngo mii akot akwot, ko kwaketaati tokol, ko na root ko rootchini koot akenge lo ko cham korotchinin, sasa ngopet akenge nguno ko ngen kole mane ma- ma root, ko utoos chotok ko kenyiii akoi konyor nitok so ko pwa tokol. Ngen ngen amu akot chito ne keee ko ngen, akot chiito ne kwerye ko ngen, amu kikonai, ngui mista'ap chito, ko rook ko nai ko le manenyo nii, ko akot olekorue koongen kole mait lokorirusooti yu, ko pwani akoi koit koot no ko cham ko kere.